Suani sese mu nɛ aba nima yiwɛ maworora, are bayi ɛna senamawɛ bayi wɛ ma worora a mi wɛ aɲiwɛ unpɛɛ,